Ndzuka wurka na sa cuhura wurka na ɗa va ɗakana bewa sa ndzuka wureka na lawa maga-maga lokata ko mbata sallah ko mbata krismeti na sa vanats re, sa vana bu ai sa ndzuka wurka sa mogəl dzafu we, sa mogal səkw luwa sa dzebəl daŋ, da da eh da <hesitation> tsə t'ina did na pla sa wurka, sa wurka na <hesitation> sa wurka na sa la dzafu we sa t'dzəl, alla gaŋga na sa t'mogəl tikə til tere səkəl sa t' səkəla na səkəl sa t'səkəla to ɗakana na həmbəl-həmbəl-həmhəmbal həmbəl mog taya təh taya ɗaka nu. Da kana na na se maga magal lokaciya salah, sallah a ndra ŋ nda sallah laaye, ko krismete na netse ina moyel eh to in-in-in na t'wiyi laa. Amma sa wurka na sa t'wiyel tina na alli maghwil re sa t'wiyəlo sa pm mamagr magal maghwil ma, ko na dzeb da muvagh ma həmbəl dzebu, həmbəl dzəb vitagu? A gu da kor mol na a a <hesitation> maghwile ŋ ten na ha gwaɗa dzeb da muvagh wa, awa fa t'huɗume, fafal huɗu me ha dzeb da vla da da <hesitation> vitaga wa, ga tsuhura ta mol mahga, se kakə ɗal gwaɗa maghwile, gu da dzeb mol <hesitation> gu da dzeb mol da muvaghe sa wurka sa t'tsel sa mogəl dzafu, sa mogəl dzafu sa wurka, amma ɗakana haɗuwa, sa mogəl dzafu sa wurka amma ɗaka na haɗu wa. T'uməl umal wurka kəɗi, na nagu tsəekalfta mol dandərrr gul tsakalavafta mol bata t'il til tər na-na-na-na ɗew-dewe t''dzəl teŋ-teŋ-teŋ-teɗ t'dzəl ɗew-dew amma ɗakana na həm ba dew-dew wo həna ba dew-dew wa, həmbə <hesitation> gaŋga wa, na vaye həmbal hambal mog gaŋga ɗakana nu dakana na maga maga t'wum na se de magal mbata wa azi eh tsəral ehh dada mog t'wuma ŋ tsatsəralo gu da kor mol na a ma ɗakana na ha gwaɗa naya wa ina na, inna da mog ka na ɗaɓa t'dada muŋe eh vage kag dadamuŋe eh vaye kay dadamuŋ maga vaya, magan taka vaya, korəl ɗakana to awa tsuhura nda murkwam mbagh lapiya vaye korəl ɗakana, sa wurka na sa ha naya vaya wa, sa wuirka na se na shəka luwa ya? Shəkəla tabga tab tabga wum na na-na-na na dew-dewe t'dzəl, dahelha re <hesitation> budzuwal ha na na na na t'ill vərɗ till ter nana na dzebe-dzeb yiŋ da tabga <hesitation> tabga dzə dew-dew na t'dzəl dew-dew na <hesitation> da vla hasha ar viɗe na dew-dew t'dzel na ah deyiŋ na na aghde yiŋ ɗakana na həmba naya wo ɗakana həmba naya wo ɗaka na na maha nda ina mbəɗa la dew-dew na, alla mandir gol mandiri na inats re, mand mandiri ye mbaɗa dew-dew ɗakana məna, amma sa wurka na sa ha nanu sa haɗuwo, sa wurka hana nu, hana na wurka wa. Nana wurka wurka na həmba nanawa se yara sa dzebəl daŋ yara yara na da tsakala vafta makune gu dzeb makun daŋ yara, da mbaɗ kuna da mbaɗ kun ŋ kushegh na na na? Killometa mbərɓa da mbəɗafta kun ŋ kushegh na, alla t'dzo kumbra, alla siɗi nda zəhaŋe alla sidi səkwaha nda-nda-nda yahe, alla sidi səkwagha nda yaghe, alla siɗi səkwagha nda ko i i ei ei ina dzovel na nah na aa na mbərɓa na mbərɓa dzovəl tina səkwaha kun ndetse vita sasa kun na, dada dzabadza ina kada dada dzava-dza, dada kol dzavafa səkwune nets ma ah nets ma laɗ da mahga ta zuta ndu uzhinine vaye sa mogəl yara dzəbel nda li kyəre ŋga kəst'ina ha ŋgane ɗakana na həmbol mogal yar wa, se yara sa yar na sa kagh səna t'dzə t'dola na sa kaghe unda unda ɗughwana, amma ɗa kana həmbal kor gwaɗa todz dula wo həmbal mog t yarwo həmbal ko mog t'dz kakandz dew-dew tabga haha ha dew-dew wo, ha gaŋga wo magal t'wum kəɗi ha gaŋga wo sa wurka na magal t'wuma na gaŋga nda li inane sa magəlo. Dakana na haɗuwo sa sa wurka na <hesitation> lablal nɗaŋ yar nana na sakwagha na na vala vale vala val yin səkwagha. Səkəvagha na va-vala-vala val yiŋ mbəla ha yin na ndyav ndyə ha na kyak-kyak ka nda nda nda ɗile alla sus re, ko nu ha haɗ ŋ mbəla mayiŋ səkwagha mayiŋ na gu da faf ta mol t'vo toghla zə ɗaf məna na gu da kəlaf ta mol guda guda tsakal afta mayiŋ t'ndzəɗa la na toz yiŋe t'ndzəɗa na toz um ya lar undeta na vaya guda vəra ta mak guda vəra ta mayiŋ fatah lakwa-lokta yiŋ na na gu da vəra ta mol dzebe. Sa wurka na sa ha zəmane, ɗakana na ha zəman wa, sa wurka na zuza zlarov t'uvahah kəɗi gu da tsakala vafta mola ŋ tsakalavafta mara kwa re ghil ha re gu dzeb mola da muvahaha guda ghva na ghra ta ghval nna t'dzəl lə t'dzəl dew-dew ɗaba wata aghe makw dam daba wata, na ghvw ta ghva kun, na alhe-təl alha tof la kabuwal da kor t'a-a-a da vla sallah azahar na kukəda uvagh kakuɗa kun t'vagh sassa kun, sa wurka ya məna ɗeg hiya dadamba kəɗi tsakala vala, tsakala vaf cakalal na dal dila zəɗa na na ŋ dadal dila zəɗa na si kenan gu da hagaŋ ta gu da-da-da hog mol t' daghwalha, t'dzəl t'hiya nana ko na ah hiya kol vədz da valuta kəɗi p da ɓla ta kun ghaŋini Ko na valuta vədz wa da ɓla ta kun ghaŋini, sa wurka ya ɓaɓla kun ghaŋini, sa wurka ya ɓaɓla kun ghaŋini, turkwa-turkwa kun, kabuwa trakwta ma dzata dza hiya sa todz yayiŋ ye, ko na trakuto? Ko na trakuta na dzat ba hiya todz yayiŋa ai dzata buwa, amma ɗakana həmba naya wa, həmba naya wa m həmba naya wa, badzo ma-ma mbadəɗa gwaɗa <hesitation> wurka ŋgane t'und ŋgane ɗakana ɗa kana kana mbaɗ da dzə hiya kak ndi kana ah neh dzaf ta dze re dzaf ta bi sa va wurka wa amma sa wurka na sa t'dzəyin məna, sa todz yiŋ, amma ɗaka na həmb bayiŋ vaya ŋgana va ya wo, to a wurka, wurka sa dzebəl da muvahaha, sa dzebəl da muvahe, eh-muvagh kəɗi sa wurka? Sa nda kwaɓa kana, haka, haka t'ghva wa ghvagh na <hesitation> uzhinah ya nda mihaŋ baha na haŋe t'ghva, kagh dada həga na t'sluɗuk karge ghwaŋa ka ŋ slaf slaɗaka karfe ghwaŋa na ga dzeb maka, mbaza-mbaza ka kəma na gu dzeb mak gu da mbaɗa vata mak muvagh mihag mbaha ndu uzhinaha t'ghva haŋ laŋab la haŋ sa sa ew ko həkəna ko ufaɗa na laŋgabla haŋ gu mbaɗav mak, mbaɗav mak muvagh na naəgh ka ina va kuzame t'ɗuka, kaɓa ka taya mbaɗav maka, waka t'uvagh na pakwaneɗe kakaɗa ka wata gataka yaghwe, gataka yaghwe məna, gu dzebu dzebagh maka da t'shula ha, gu dzeb mak da vla a gra hagha Ghəva na ghəva rgha sa wurka na sawe sa mighah na nahaɗe saŋgah t'wurna də ɗilli sa wurka na sa mihahe sa na ɓəl t'udzar, amma ɗakana na həmbəl t'naya wa, ɗaka nana ɗakana na na zal ya, da ka na na kaghe saŋgah t'uza ka ghe saŋgah hiya, kaghe saŋgah t'udza ka ghe saŋgah hiya, kaghe saŋgah ɗive ko nu na na kaghe saŋga ha. Amma sa wurka na sa sən zhil ha t'ina va zəɗuk həɗika, amma dakana na həmbə gwaɗa zəɗuk wa na nan na t'zuva zəlha ina kwara-kwara dadamuŋ guleŋ na uv vak tu vala kun re valuta kuni, ndzuka ɗakane ɗughwana tun da dadamuŋe kor gwaɗ ŋgane, awa ma ɗaba gwaɗa dada muŋe ndzuka wurka na mankwa ndzuka wurka na gwaɗa da da muŋ bewa, gwaɗa dada muŋe ɗughwana ina kor dada muŋ na netse da ɗub la va-va-va-va gwaɗa kor kurani wer da vakuti ne da dzu-dzuta ta haŋ gwaɗa dadamuŋ dadamuŋ ina kor ts'na ina ɗughwana ya. Ina wurka na na eh-eh nets be gwaɗa dadamuŋ wa, ko ne zədukiŋ na, vaya bew kor vaya bew ka dada kura nata na, keghe a ɓobka ina ina ina-ina kol ka kəl ka sən zəɗukin t'fayi. Gu zlavata maka ko ne zəɗuka wurka ŋgana na ŋavla dadamuŋ zəɗ bu na eh avla haŋ kagh na da zəɗ buwo ndzuka wurka kəm sa ɗughwana ka gu ka kag lasiɗe amma kag nayiŋ ɗakana səna nda magata mayiŋ dzaŋga dada mun na nab nəghayin gwaɗ ŋgana pha vaya bewa Kada inna na amnɗiya mi hah na nahaŋe mun t'isləna <hesitation> mihah na nahaŋe da dzeb muvaha, ŋga nu dzeb da muvah ni ɗughwan bu, mankwa, mankwa ndzuka wurka na, ndzuka wurka na netse mankwa, na dza-dzu-dzu-dzukine zuɗukin na na sa gwaɗa yar ŋgane zlava la netse mankwa, yar guleŋ ko na gwaɗa dadamuŋ ɗughwana yara, yar ŋgane yar ŋgane zlavak, to alla ŋguɗiyeeeh kada mulwa ɗakana, labla ka daŋ zar dakana na sukwaha ma səkwaghaka re, alla ŋguɗi yibaftan kushegh na na sata ka wa, haka da sukwaha wa, kada alla ŋguɗi ŋ kusheh ɗakana we na na naghaŋe toz ina va laa zəghaŋa sa t'kassos yin ye ina va laa <hesitation> kumbra sa kassos yiŋ na laa ŋguɗi ye toz ɗakana ha zlahaŋi zlaha haŋ kəɗa nda inaŋ dzəva ta haŋ vəlata-vəlal alla nasar ko uva nasar avla taŋ guleŋ ɗakana haha gwaɗ re haɗu wa uva nasare avla tahaŋe kaha nda dzeb nda nda kagha dzeb nda-nda-nda-nda dzəva hutafe ko maŋge avəlah gu da ləm mak nda la uŋguɗi re, həm ka ləmafta nda la uŋguɗi wa, na unda ɗakana na cuhuɗa-cuhuɗa cuhuɗa li ŋ-ŋ, <hesitation> nulwa a ɗub dadamuŋ netse ɗughwana